اسساں پہاڑی آں تے اسساں گراں وچ ای پلے بڑھے آں، اتھے ای ساڑا اووو <hesitation> گراں اے، تے یو ضلع پلندری وچ اچھنا۔ بیساژی یونین کونسل ساڑی اے۔ تے کھن نی ساڈے گراں دا نام اے۔ تے بڑا اچھا گراں ہے جیڑا جس وچ اسساں میں پانی جیڑے اسساں نے باولیاں ہونیاں آں، استو بعد اس طرحے اوچیاں اوچیاں نکیاں ای آں۔ تے اس طرآں ماولا بڑاخوبصورت اسساں دا گراں آ۔ تے استو بعد اے جیڑا اے نا درخت ایں جتنی وی ساڑی چیزاں ای یا، او قدرتی چیزاں ای یاں۔ ساڑہ آب و ہوا ہور پانی جیڑا آ نا او صاف شفاف آ۔ ساڑا گراں ماڑا گراں جیڑا اے نا او اچھا گراں آ۔